Gne desera tiako handramagny zany e de e karazane gâteau toa, malaza ame a France agny zao e pa- opéra zany vasa akognaia loatry e siron'izany eo, da karazane gâteau mandeha ame télé io asiandreo an'izany ganache zany asiandreo an'izany glaçage zany, ha da ta hagnandragny an'izany aby anay toa.